Ang social media no salsa o pach ni simi dos jora checking khlaio. Jora jora khe ang haino wngwi tongkhe teibo kwbang naio. Session kaisa kaisa paanch ni simi doss minute jora wngnai abo ang tamo khlai tong hwnwi uansukwi. Ang posto gorimani khlaiwi nai thok video naiwi eba kok kwtal hormani nai di khlaiwi tongkhe ang minute kwchak nwngwi tongnai. Ang article poriwi mangpili kotor kotor naiwi eba kok salaiwi tongkhe ang kwbangma jora tongwi mano. Social media ano ani bayap nukhung kotoma tei kwcharmung bai khorogwui tongna bagwi chubachu khlaio. Tamoni ang screen ni jora no kwbang ma naina wngwui bagwui tonkhe khlaio. Salo salo swnammani jora swnamwi tei chirikhogwi tongmani abo ani online swngrok kok samung hamjakma tei kubui langmani kok salaimung bai balance khlaina bagwi chubachu khlaio.